Makaronai ay noaa owo girbir, baarif makarona isbageti, makarona aadigon irbir, heiker alinanga <hesitation> arijlog aliero, aow girbadlogo ya fornil aliero jebindani khadaridani ingalg ingalgidan, foron idrosa karjikan kabro.